لو كان عندي خيار بين قضاء حياتي كلها طفلا أو شاب بالغ، بفضل قضاء حياتي شاب بالغ، السبب أن الحياة كشابة ،تعطيني فرصة أكبر لتحقيق أهدافي، تجربة الحياة والتعلم من التحديات، فترة الطفولة مهمة ولها جمالها، بس في فترة البلوغ تقدر تستمتع بإستقلالك ،وتكتسب خبرات جديدة، تكون عندك القدرة على إتخاذ القرارات وتحقيق طموحاتك.